वन ता सप्ताह मा मि जनु नी पंद्रह दिन मा योक बार अर जान ता मी सागर रेस्तराँ माँ जानू अर या ता मी मैक डोनाल्ड मा जांदू यु द्वी रेस्तराँ मेरा सबसे फवौरिट छिन।